Ny <hesitation> fomba fifandraisan'ny samy vorona dia amin'ny alàlan'ny feony sy <hesitation> ny f-f-fihetsiky ny vatany, ilay izy mifampikasokasoka iny